Tejna xomod ndop re mxeba' jwa'n nchama', mxey'na mbyob re zita ta ma'ba taga mbyoba ne ma' ndop re la yeba, reta re la yen ndechu ma' nchema' ndama' lisma'za ba mbekza ma'yza, za loba ploja komo ley izyoba na- nazuy na'ba ndo lo na yasbe'i jwa'na- jwa'na ncah re ma' nzo leney bay, le ma' ta nkega xisa, ma'ba nke te kuanka chanana, ma'ba ntopa' ma'ba ndexima re laye, re ya nzob re yek yan, re yek nde re choga' nzy xis yoba yeja, pana' re ya'bina or ba nazin toska re ma'ba ngabla re ya'bina, nak re ya limona' ya ndraxa, ya reta ya ma'ba jwa'n nchupma' baza asta nu ya'kafe ndete lo kuent por ngenta cho jwa'ma ze kafe ngaz no'zebay rega nchay na' este jwa'na mbay re mxe'na nay tata mxe nuga mxe ntop nuga mxeba ncha re ma'x reta cho re ma' ngujmen, ze kugmen thi mby'ola na ngol ndma' mbij ma'za nchema' zya- nzya'ma mdyol na nchema ma' nche mxe po nde numa' ngoza ma len izyo bana tamod ta ntop ma'jwa'n nchama' ze bay.